Raha atao vôlongany zagny, aboaka daholo entana jiaby. Kôfa miboaka entana jiaby, sivagnina amin'izay hoe ino ilay entana ilaigna, ino ilay entana tsy ilaigna. Dia zay tegna hoe entana ilaigna ihany zagny no aherigna sady alamina tsara amin'ny placeny fa ilay entana tsy ilaigna ariagna.